Ja tjin tki'e kui najmíi xuku ja tjian xan xungajóo xungajóonde nga ja ndá xungajo ku ma chjabe bichá ku xan nungayajo kutsa xka'e xungajo kui xi nda tse ch'itse kikua kutsa t'áeri ngat'a kuacha ma tikja ndají chun ma ngasundée nga ch'an ma ku ch'itsé tjuña kutsa najmíjiña tki'e jmíinde tsa najmíjiña k'ui farmasia ngat'a kuacha ma nangui nima nga najmíji kui najmíi ku tkinima kui tkinima xi machjen kikua xungajo xka'eya ku nungajo ndsaña ku xan b'enguindajó ku s'ae 'yú nguxa ku b'ejunya yajóoñá nda tkuña ku janda sáña b'ejunya nga nikinguya yajoña ku s'ae nga ja kumá k'iande kú najñu minchyande yajoñá ku sufé k'ia sufú kjua sufeji nga kjuma jñú minchyare kui najmi ku kjuasufeji ku tjundaji k'ia ku kuacha bitjujin chanchaníri ch'itseri ayi kuacha bitjujiniri tsanga t'ae inchyari kuacha machjen kui xungajo kikju nga tjéñu nda kui tki ngat'a'e nga ja tki nima xi'a ku kuacha bé xutajni nga kuacha kitsichunre yajo'e ja kui xungajo